Ia. Misy pôzy raiky tiako izay afa tiako fôgna magnatao ananjy. Tagnoniako aby zaho magnano pôzy karaha igny fô isan'andro